Tish cho'tkasiga oz miqdorda tish pastasini solish kerak tishlaringizni kamida ikki daqiqa davomida aylana xarakatlari bilan yuvib chiqish kerak. Barcha yuzalarni qamrab olgan holda yuvgandan so'ng og'zingizni suv bilan chayib tashlashingiz kerak bo'ladi.